Kur mendoj për kulur e verdhë, më vjen në mendje dielli dhe drita e tij të ngrohta. E verdha përfaqëson gëzim dhe lumturi, duke evokuar imazhe të luleve, si diellitë, dhe ditëve verore plot energji dhe vitalitet.